Ekihuumuro ekiranshemeza munonga kandi ekindakunda nekyokwikumi nebiri <hesitation> murukiga okwezi kwikumu nebiri turakweta muzimba ensi. Ekiratuma nakikunda ekyo kihumuro, nikyo kihuumuro ekirimu amazarwa ga Yesu Kristo. Muri okwe kuzaarwa kwa Yezu Kristo murateeka murye, mushigishe mweena mushemererwe kandi ekindi abanyabuzaare abagiire hare boona bariija muka otunge omugisha ogwokuba nabanyabuzaare baawe, abaramu baawe, ba muzaara kandi ekyo kihuumuro kiratuma wanywaana na bo banyabuzaare baawe kandi waabeega, nikyo ndakikundira.